لا بالعكس أحب أنواع مختلفة، أحب محمد عبده أحب خالد عبد الرحمن أحب راشد الماجد أحب راشد الفارس <hesitation> أحب أسمع مصري أحب أسمع عراجى أحب أسمع بعض الأغاني السورية أحيانا أسمع أشياء كلاسيكية <hesitation> محمد عبده الأشياء الجديمة طلال المداح الأشياء الجديمة، <hesitation> أحيانا أسمع راغب علامة، أحيانا أخلطهم كلهم على بعض كدا خلطة غريبة تخرج من هنا تدخل هنا.